لعبتي مفضلة هي البلاي- البلايستيشن أربعة، ودير تلعب بالون نلعب أنا وزياد أسيدي نلعبو بالو في بلايستيشن أربعة انا نسجل هو يسجل انا نسجل وهو يسجل. نلعبو مع بعضنا نقارشو مليح، أيا من بعد نباصيلو البالو ويباصلي، نلعبو مع بعضنا خيوة أو في أخرتها هو <hesitation> من بعد نربحو في لخرا خلاص باينة.